To akun bek dawa kuma gaza ko zabanu ayekənta na mugənakshi abarikshi bekta aɗo aɗo nen kusku i'men na dlam dawa zabanunen daga na daurakshi tunu ane nakshi gafa ka ya atak bekta da aikwak ga gafe ƙaya adak a gaptaga kafa kaya adak adlaganai nawun tam, gada gən kawa kawa kabarikshi kusku pidək kabarikshi aduwau afaa kabarikshi nen kokarekan adigaci kavərrinaci ye ka munduwa ben wumzigadu, yakən cewa baci wunduwatku a munduwa ba i gafa dagai dede ɗaa da dlani nen digəgədadaga afuwa dari vijakshin nen anii da sermunakshi i'miyək sususau azaga ga na vərrai a vərre nen fiye a maka bekta tiye a maka bekta to na bardikshi bekta tun nen jenakshi aɗiga megəraf bai, gada zegaci bai su akshi gaza, ko zaba nu ayekəntana mugəyakshi rankata tunda gen gaminkshi tun nedawa zabanu men kalte darakka zabanu bai ma naiya dada dajib bai a'a na daure akshi nen nawayi dikshi awau nen atau atonen na cikɗi wara nanci na jibe na jibdi nen na zemtaci kədak da kun gagəzhenkshi na dawudi i'kun zanai, na dawudi i'kun zanai nen nayidu i'susau i'baka nayi na takshina aci arakəna bai na darakshin ani nakshi na wayikshi bektawan na zemtina wara nancu na pulutidu kaɓe gamsakgu dlam nakshi gawan, sena iyunaci nen na dawu naci i'kun zanai nanpenaci i beran kamencaci na kate har na damu wara nancu anzharu ye kasau gaɗa kasunu ka dawa nen ko fayin ko ƙara na zabanu ko bewara a rakan na zegerr nen tunu na gapta nen, fatawanke kabar dikshi bekta nenzigadu ka munduwa ka munduwa bai zigadu daga a duguraci ten nen arawayi nakshi.